Tere an ɗok teru an polou tere an tad tere an pereii tere antuwat tere an paragbanang tere an porlour tere an piɗeɗeu tere an teruderew tere an kpuma tere an ge ɗok tere an ge polou an ɗok tere an polou teru an tel tere an pereu tere an tuwat tere an para gbanang tere an porlou tere an pidideu tere an fwedereu tere an kpumu tere an ge ɗok tere an ge polou tere an dok tere an polou tere an tat tere an pereu tere an tuwat tere an paragbanang ter an porlou tere an piɗideu tera an twedereu tere an kpumii tere an ge ɗok tere an ge polou.